في يوم بالظهر بدت لعبة الطفل ما تتكلم كانت لعبة دب محشو قالت مرحبا الطفل انصطم وفرح بنفس الوقت. بدأ يحكي الدب قصص ومغامرات طلب من الطفل إنه ينضم له في رحلة قرر الطفل إنه يثق بالدف- بالدب وراحوا مع بعض زاروا أماكن غريبة وإلتقوا بكائنات سحرية. مع كل مغامرة تعلم الطفل دروس مهمة عن الإستطاقة والشجاعة.